عشان تنصف التلاجه محتاج انك تفصلا من الكهرباء لي فترة طويلة بحيث إنها ما يكون <hesitation> موصلا بي الكهرباء تاني شي عشان التلج يسيح ويكون بعداك تنضفا بي قطعة تنضف المويه كلها وتطلع الخضار الفيها وتطلع أي حاجه تكون فاضيه هي ومفصولا من الكهرباء عشان تقدر تنضفا وتغسلا بي شكل كويس